Kan kayyaroni fi alga wa mastil hana fim, annas chat biʼerfu walla katib hana kitab annas chat mashura annas chat biʼerfu fiddunya bakhtar balga kati hana kitab mashur finshan katibel kitab al mashur ma bin nasi amma anam al mashur fi filim kan filim wahid ja faytinna, andaf minna bas walla mu masilbas.